د بنګله دېش پخلی ډېر خوندور او مصاله دار ده. دا پخلی د هند، ایران، عربستان او انګریزانو له فرهنګ چې اغېزمن دی، خو بیا هم خپل ځانګړی خوند لري. وریځې ماهي مرغان، غوښه، عدس (دالونه)، سبزيجات او ډول ډول مصالې، لکه: زیره، دارچیني، هېل، سونډی، هوږه ډېره کارول کېږي. مشهور خواړه وریځي، دال او د ماهي کرایي ده.